<hesitation> Nkugizire nti ninyenda kuzai, nkoku ndi omushaho, nkugizire nti ninyenda kuza <hesitation> America ahabwaki, kushanga nti ebintu ebyabo ebi bakukozesa namunonga munonga twagamba omu bya technology, nibisinga ebyeitu omu Uganda, mbwenu nokubiire ninyegomba omunsi nka America, then ensi endiijo ensi eyi nkubiire ninyegomba okuzamu ni nka Switzerland habwokuba nti kimanya nti niyo nemwe ensi ezikusinga kuba nemirembe nemirembe omu- omunsi egi. <hesitation>